Nyaaminnda Raaca, Nyaaminnda wonta ɗon belɗum, ndaa e ɗum mari kittolle bana, bana stroganuf kusel, e kusel boch, e many dolpilins, ɗum ɗum hawtata e haako, e ɗum hawta-ɗum e bireedi e